Ma bikla guda dihani yaramara kufi kuthla, mayar kufinta kuthla ma dar sai ma yimi do yara thluka ma tsi ya thluwa ku shui nir tank forko ku suhui nir side, kasia nir makur ma hi ka kunda auda ka puhi kagasukyi dume, kajasiye dume kaja lofarkr, uhi ka thlinta gadamu, ka bara dunba gadamu, abir babur audani ku iya tsantsang, tsantsang kasi tigi mbubu kwa buhu san kasi dukta sukura da dilakwa sur jukuni hi adiwa, tsuhu aka ambani, madi tsuhw afana yi basi ambani tsuhuni harawa kawai yiki buhu dari tiya tsuhuni kulara sudey takur tsukur, baka duna kal, kabara uwe ambani akwa, saka amfani tsusai, dun farko kabara thlakiti koma ta komai kawul aba adisilaka dawa, maka dinarkye mze tabuakyene, gobiryene shank kabara thlakati ata umbanilaka sukora laka ambani adiwa kwa tsuhuwa yimi a tattukye samber ana uwe dukya akwa taku. Kada ami ami da kude ka hani akwa dakuni umm <hesitation> laka firnima kada sifiwa dole ka tsi mbla mabir yimini kulabir ata a sosai ku huweya sifi kuluba dole ka tsaku filaka kulaka, arbe ba luba kusu fitakya krawa, ku a kalkal umm <hesitation> hyel kur ku huwi laba ai sirkyema ata sa kwa kusr sai ku a kasada kama ku simam takata ume komi tsuhukam gaskiya yanada kyau amma sai maku boi dufu duniya tsuhu wahala, amma boidufu kaka sida sukura ka thlakati adua mzeyeni gabiytiyona, au dakyene, siruyene uhikyene, yari sonk ka ati tukwa tsuhuye to ci su tra kumba ambani suni aduwa umm <hesitation> ko ka milofi ko kada dole ka luba a, lula tsuhurye aka mi filakama kadeka mimawa ami yimwa yimi hani maka dinar hyel maku bvi dufu du hanka du haukal har ka kurai dusan an tuka so ka sida. Amma mahabir an aha, o miva kaltra yo loba'a sutuka unu ko duku adua, su tuka adua, amma baku boi dutaka duka laba ka minda arbe kubuyi su arpida kuda buwoya tuke luba duka luba maka tinar hyel sa shane maka hawaye saka samu ambai sosai, makar duriar hyel, amma follaka ka laba ka do darsuyewa, loba tsuhu ka tsutsu huwa ko amiwa kuye kahu ka fulak ahini duye to mimiza anahani abai tsuhni kun yara a kokari kwa, nii harkuhni yara loka bikili untsum yar kayar sofi ku ta duki kr ku dilta ane hani mai yara ziwa, yara ziwa sai godiya yara ziwa ani kure baarire ko ya, abunda sani akan noma kenawe babana.